Ji'i ko'o t'sëb xo'x kayëp porque yëk yëjpë bueno jadun ëjt's i'ijtyë dun modoyë myaja yëkyë jaduntyëk maja'a nyë yejpë neyb ko'o t'suchyën entonces ji'i jedun.